मनोरंजन में जानवरों को रखना नैतिक रेवे भी है नि भी रेवे दोय तरह की बात है। रहने का मतलब जैसे हम कुक्ते को रखते हे वो तो सही है क्यो क्योंकि कुत्ता अपने घर की रखवाली भी होता है। और उससे मनोरंजन जैसे सुबह सुबह घूमने ले जाना सुबह सुबह मनोरंजन होता है। जैसे तोते तोते मतलब मिट्ठू उसमें भी हमारा मनोरंजन होता है। उसको ऐसे बुलाना है मतलब सब तरह से मनोरंजन होता है। <noise> और कुछ ऐसे जानवर होते हे जिनसे हमको भी नुकसान पहुंचता हैं तो ऐसे जानवरो को हमको रखना नहीं है।